حسب اذا كان موعد مهم علمود شي ضروري لا اغوح عل وقت بس إذا كان هشكل بس طيلعين عل ونسة لا عادةً اتأخر وهم حسب الوقت العندي يعني اذا كان ما عندي شي قبله لا ما اتأخر بس اذا عندي شي عل اغلب اي اتأخر او تعباني او فغد شي يعني حسب الوضع بس بشكل عام اذا كان شي ضروري لا ما اتأخر اغوح عل موعد لو اش ما كان